Na ya pengalaman e naku yaai umuro tua balingkepa kurimae makang tiin empeen wabis empeen wabi tiin saduaan tempo <hesitation> wabi murakampe yung kami mapiara babi jadi patempakano bangkeroslaku babi tiin wotungmulu saimo e pepengkanen tungmelosai tudagingna kapantawa apa jo watiin padu tuntu <hesitation> pakeyan norisatu rampa-rampa merisa <hesitation> bawang kayu <hesitation> pom-pom mengkuni angsedep <hesitation> wotu temuno kriam merisa pawedi wadin dedi namunte wotu campurne powun tiin peentawatin won daging wotu toimotubulu wotu wotu de tu'no apa madina siwonpangi madina siwon saut ya paling yaparinai makang tu etempo lako taansakoiweiten mahallo aimoma keteles Jadi ai mare makanditu taansan tempo makanan kepa rimae ni'tu a jadi sepakaiten makananti paukureno dari peno deima mosaki dara kolestrol dara tinggi apan jadi daging paukuren tanyanaku leikwapoiten nyai paling mai pakanen empekno kamata gorenggen dengkanggen sousen apa donga nakengerngan a nitu mokenai kepa-paakan anitu kwatu aing mangenenang-ngenang wo kolestrol taansa dulu memang mpe wawi tiin tetap wange tu apalagi natal loyaai uduh we wawi kesineti ei moduduti siniapo siniapo untuk ampe maweti ginetor empangi yo ensawuto yong kemparimainetong ginetor tiin kemparimaime meiambenang yae ginetori hiai palagi setumaluntung ye seduko ri maipe wawi nyani tuyong keinginan makanan